Izy kôfa le hamafa hamafa lapolaposiera amy meuble regny <hesitation> mangala lamba meky tsara malôha de fafagna tsara aveke amizay i vovoko, afaka le vovoko regny igny lamba legnilegny somary legnilegny ndraiky koa himpodiagnana hagnanaovana izy aveke tegna madio tsara.